ʻAʻohe kukui mai hopohopo. ʻO ka mea mua pono e hemo i ke aniani kukui uila a kiloi. Ka mea ʻelua e kiʻi i ke aniani kukui uila hou a hoʻokomo i loko o ka puka a wili a paʻa. A ka mea ʻekolu e hele ʻoe e hoʻā i ke kukui inā ʻā, ua holopono ua maikaʻi.